La lavastoviglie t'i büte ëndrinta i piat, i bicer <hesitation> e pöi t'i büte ël detersìu e chila a campa ëndrinta l'eva e a la fa giré e cuand al a finì i piat a sun pulit